E karawal pa veni n'gote lom yandi. Nen hako brodef yadum, brodef awe baskoje ok befere do lo afolere, ok befere brodwa otwai gautanon non. Par nidovela.